عشان اغير الحفاضة لطفل صغير هجهز حفاضة نظيفة ويكون مناديل مبللة معايا وهشيل الحفاضة اللي ما كانتش نظيفة دي وهمسح للعيل الصغير كده بلطف واشطفه وبعدها البسه الحفاضة الجديدة واتأكد من ثباتها قبل ما البسه هدهن كريم ولبسها له.